E lon li ël tostapane al e praticament cum ël furn, ma ch'al e ën po pi cit, a funsiun-a ën la stesa manera, ch'al a due rezistense, t'ie büte ëndrinta tua mica d'pan o lon ch'al e, dë pan da fe i toast e lon li a t'lu cös përché t'ie emposte ël timer e chila a t'lu fa sauté fora, a fa sauté fora ël pan cuandi al e a post, a lu scauda da üna part e da l'auta e pöi pöle büteie ëndrinta ël furmac e coze bun-e ch'a t'piazu e mangé